ח׳אס אלבֻּלדאן תְעְטִי אוּלוִיָּה לִחַל אלמְשַאכֶּל לִי עַנְדְהַא עַלַא לארד, חִית אלתַחַדִּיַאת בְּחַאל אלפַקְר, תְע׳יַיֻּר אלמֻנַאכִי וַאלצִחַּה כִּתְאַתִּר מֻבַּאשַרַה עַלַא חַיַאת אֶנָאס, וַלַכִּן אִסְתִכְשַאפ אלפְדַ'א מֻהִם כִּדַאלֶכּ לִאנַה כִּיְעְטִינַא פֻרַצ גְ׳דִידַה לִלְעִלְם, וַאלְתַקַדֻּם אלתִכְּנֻלוֹגִ׳י, אלאַפְצַל הֻוַא אלתַוַאזֻן, נְצַלְּחוּ לארד אוַּלַא, וּפִי נַפְס אלְוַקְת נְסְתַ׳מְרוּ פִי אלפְדַ'א בִּדִכַּא וּבִּחַ׳דַר.